Danga pes da ngith kama ngiachu giama baul choi mamar cha rorth kama banl klan. Baulde de chlan chia nge lu charangma sekirka vranag nget. Ange don mit kama baul ngeth cha ma baul te ngiata ma nget. chama baul charang ma sekirk vranget de ngaitu nget sa nges da charang ma chumar chumar de ngth nget sa ages. Pe maebik ma sekirka varang nget sa ngthdarem chai nget abichia, de ngth darem chia sekirki chaipe chai de nge thor nget nght kama baul baul abichia ma sokirka vang nget de ngthchu nget temna vasa kole de sotde ngima ngtu chu nget semit kama <hesitation> nge thal nget smit kama rengi. Ngi thaluget save avengi ngi thal kama <hesitation> krang masek the komar kama avang ma thetor kama baul, ngthal kama, thetor kama baul nacha de ngthet save savet kama rengi sa nge thorchama baul. Nge thorcha ma bauluge thorch nget dokideng bema sa achumar chumar nget, nge thotch giama baul doki ngi slamar nget mamar. Kama baulde thornget mamar, nge thornget mit kama rengi de chule de ngi vengnget sa chama rengide spt sa chule sa ngthal uget. Ngthal uget de ngiang sangng pe va vet sa ngecharengget. Nge chareng nget deva sianda chama rengi vevarang nget da kama kungnga koki chalunget <hesitation> ma krak pa nget da. Chini da va ngrang mamar chule sa chesngia nanichira ut deva ut don mitnget abes mamar ngia mommit kamoi baul de chesngia kula nget per ma sekirki da chula nget, kaiku kok uge tor mit kama baul de chesngia nglu doki. Ches ngia bau avangbichia ngia don mit nget chesngia kok kula ngot deva koki dang ber hcia ma choki ngie komar gichadenga, ngiasa na de sa ngthdon mit nget de sekirka mit nget sa ngia tet de nge thor nget. Kok mamar chia ngna donma nget save sa va vet ngthem mitnget de sana skirki, kama rura de perdam amabaul ma sekirka mit nget thivarchia arura chiagai da bes hina to bama baul. Ngia kama baul de ngiatu mit giama baul krang ma kamur kamur de ngiatu nget sangnes, karang ma sekirka vang nget sang nes vaseka nangia. A <hesitation> athor ngtha nget sa kule nge thor nget de <hesitation> nge komar nget deva asek kule sa ngiadom mit nget sesek daka aseka angngebes da sek ngianagem chia ngiadom mit ama git, mudu a koma nge gocjia ma <hesitation> museng chia vangbichia ma uge tatma nget da bes cha ngiana kumar uas, ngina komar chia ma kaul avik. Dadu ngo du nguaman chia baul ngomama chure don mituget marmar mo chlan chia ngiadon mit ngot ma sagaves ma utmelem sa ngiatu nget na lumuna nget klan deva chule angot angot oar va vet da sa chule sa ngth chia ngi mas nget per vanas <hesitation> avik de kama sekirki. Klan avik de muchaves de ngthri von nge nachama arengi choki. Sa ngoadi ngovaramen chia, baul de marmar mo <hesitation> ut tumu chia nana uthama baul da udon mit nget da uchri komar nget vasek kule sa ngngia ut sesek vasek ut donmit nget.